Kiren kam kuugal mun kanjum woni gañ ciɓo kareeji tedduɗi to ɗum mahaay. kuugal kren kañum woni to ɗum mahaay ɗi mballitoto ɗum ciɓo kareeji tedduɗi daga leydi yaago dow, bana bilogje, bana siminti, bana jaareendi, bana kaaƴe, bana konkret.